Mbola tsy nitsidika firenena aho aloha hatreto. Fa manam-pikasana hitsidika. Ary anakiray tsy maintsy hotsidihako amin'izany i Canada, i Corée atsimo i frantsa ary Egypte.